Kan khayyaroni fi akhtar fi ayyi waqit ke asal fittariq zaman bador ba shifa da bakhtar waqtal istikilal waqit duwal hinal efriqiye dol ligan lal istikal min ʼedan nasara bakhtara hubas ba shifa finshan bashif kubarat na dol dafi waqit da ka da farhitum kef fi robish shuqul da wa nawin basawwi shunu le bikanat na del da.